نحب برشا كرة القدم هي الرياضة النحس نفسي فيها نجم نلعب مليح من صغري وأنا أتمرن عليها ونلعب مع أصحابي في الحومة، أو حتى مع الفريق المدرسي، نحب كفاش تنجم نكون في تساجم مع الفريق، وكيف نعمل تمريرة أو نسجل هدف، الشعور يكون رائع، هي رياضة تجمع بين السرعة والقوة والذكاء.